نهار من نهار ثما قطوسة وهي تبربش <hesitation> فالصندوق نتاع مولاتها، قاعدة تلوج تلوج لقات القلادة السحرية، لبستها هاتلقي القلادة السحرية يا خي فجأة القطوسة ولات تتكلم، <noise> هلاو الانسان العباد كي <hesitation> تتكلم معاهم يفهموها، تبدل حيات هاكا القطوسة هاذيكا ولات مشهورة والناس الكل يحبو ياخذوها.